Ny fanana hambo-po zany da tena mana anjara toera lehibe amin'ny fahombiazan'olombelo, raha ampesay ampahendrea i io ô da io mitariky antsika olo hitady ny tsaratsara kokoa avao amin'ny fiainatsika.